Rí ikhúún rí naju̱mu̱ꞌ rí naꞌthíi̱n rí kolor maxaꞌ, ríndoo̱ nda̱yo̱o̱ ikhúún ríndoo̱ nda̱yo̱o rí mitsiꞌyá ndoo̱ naxnáa̱la ruꞌjua, tsímáá xógíꞌ numbaaꞌ naꞌni̱i̱la maxaꞌ, narígáa̱la iná, narígáa̱la ra̱xa̱, narigáa̱la xógíꞌ rígoo xógíꞌ iná rí najma̱a̱ júbá gii̱. Ngaa̱ xúꞌkhu̱ má mangaa murí ndoo̱ tiémpú mix ríꞌkhui̱, nándá̱aꞌ ruꞌjua̱ rá, magoo magi̱ya̱ꞌ xa̱bu̱ ríndoo̱ xú nudii̱ xááxtú, ndoo̱ nudii̱ ndoo̱ <noise> nudii̱ ndoo̱ ñúúꞌ plantitá naꞌni tsímáá mitsiꞌyá rí mam- maxaꞌ- eyo̱o̱ jun, ikhaa riꞌkhui̱ ri nakhruaꞌjo̱ꞌ rí xúrí mitsiꞌyá rí kolor ri nuthii̱ ri maxaꞌ para ikhúúnꞌ porque xú rigá xógíꞌ nathiamíndííꞌ rá mí rí xógíꞌ mitha̱gíyáa̱ꞌ rá, pú naꞌni mitsiꞌyáá má ixi̱ mitsiꞌyá má xógíꞌ. Naxná ́para que rí mitha̱mindííꞌ rí maxaꞌ rí kuaꞌnii ikhruaꞌjo̱ꞌ rí ikhúúnꞌ i̱ndxa̱ꞌjua mináꞌ rí ikhúún ja rá rí xógí rí mitsiꞌyá rí numbaaꞌ rí. Yáá ríndoo̱ tiémpu rí ruphu rá pu nandáa̱ꞌ nanguá mitsiꞌyá por que ndóó yajnda̱ꞌ xúꞌkhui̱ rá, riꞌ- rí- tiémpú ruꞌjua rá mitsiyá má mag, sobre rí ríꞌkhui̱ nuthii̱ rí maxaꞌ khui̱ e̱yo̱o̱ ikhúúnꞌ.